Ëcwö mïtö opimere ï caa kï caa ka önënö nï yot kome ba tye na bër.

Kï ï kabedona ökönyö anyim ka jö na tye ï kabedona kï mïnögï tic, pwony na gïn pwonyo gïnï, cïk na mïö gïnï ëthïnö, ëthïnö kelo gïnï both jö na tye ï kabedona nï ökönyögï.

Coron myero ënën nï ëywëö karë kï karë, rwök mërë ka ëywëö kï buru cero lwangi ka nywöl ïë, ëka ngwece bene rwenyo ökö. Ceng nökënë naka thon myero ëwangawanga kï mac.

Ëcwö myero öpïmërë karë kï karë pï ngeo yot kome ëka kï nïang ï kom peko na donyo calö two cukarï.

Anyuth ka two par nen na nwongo ngat mörö tye na wotho calö apoa, tïm mërë ba nïangö dhanö, ëka ba bedo kanya acël cwinye popodha apodha, ëka nwongo ba marö thon kin jïï wie wil ökö.

Ï koth karë ni obedo karë më oro ni köth mörö na cwe caa kï caa ope onyo römö nï köth mörö na cwe caa kï caa ope ceng öryëny rwök ëka pïny lyeth köth mörö ope.

Yoo na bër më cangö lyetho kï kom athïn, myero ëmïï athïn yath, myero epim lyetho mërë cawa kï cawa ëk ënën nï obuto moth.

Kwan na papath tye ka kelo alökalöka ï kin lwak më kabedona ëka mïö thamagï kï nïang-gi tye ka lajërë na nyutho nï alökalöka tye ka bedo ï kwögï.

Amarö winyo wer, amarö nënö odilo.

Yodhi n'ebedo ködë ï pacöna më nwongo kwan obedo bedo kanya acël, nwongo yoo kite na myero enwong kï cënë më cülö kwan k'ëthïnö ëka cukul mënë na mïtö ëthïnö öcïdh ïë ëka nga ënë myero ötïm ngö kï ï cukul ni nga na myero ökwan ngö ën yodhi kwan ni ömïö gïnï kwö obedo na bër kï ï pacö na mëga.

Gin na bër kï ï gwërö jö kïbëc kï ï pacö könyö ï yore më gwökö two na bino ï pacö.

Gin na marö kelo awano më gudo ï lobowa më Uganda tin ni ënë obedo yodhi na rac ëka kï ngwëc ökö rwök ï cipid kede bur mökö tye anyim inwongo dhanö ba nënö dhanö tero ökö ngwëcö ökö kom rwök na dong ka onwongo awanon wanërë ökö mökö thon nwongo rwenyo kwö mërë

Cukulewa kelo alökalöka më pwonyere ka jö më paciwa kï mïö pwony, tuko kï cwodo ka cökërë both jö kï mïögï mene tic calö wocman.

Yodhi na an agwökö kï cem kï ï pacöna, cem nökënë eketho ï dërö, nökënë eketho ï öt gwökö cem.

Kite na an amakö kï kwan-na ködë ënë aketho ï lëga, parö apara ba cobo, keth gina kiduc ï cïng Obamga, wëk ï cïngë, ën ënë teli.

An amarö cem na nyige calö öranga, apëna, ëka kal, önywagï ëka kï mën n'obedo ngwedo calö böö, malakwang, cukumawiki ki cem na papath.

Ba bër më nywakö jami na thïnöthïnö calö olyedi pïën obedo gin na köbö two, two n'aya kï remo ka ngat mörö dong otio k'olyedi na nwongo öngölërë ködë cë two dong odong ïë römö kobo two both ngat nökënë dökï myero kür etii k'olyedi n'ënywakö anywaka.

Cukulwa okelo alökalöka ï pwonyere më jöna pacöna ï yoo më mïögï kwan nono pï ëthïnö na ryëk ëka bedo k'epwonye na bëcö na ryëk gïnï na ngeo pwonyo ëthïnö.

Kwan ökönyö jö më pacöna pï mïö agam ï kom peki na makö lwak na röm calö ngölö köp nï, dhanö ka ökwanö ngeo gamö lok kono kede tye ï kin lwak. Ka gïn mörö obino ï pacö nwongo ngeo kite më gamö pïën nwongo epwonyo kita myero ën ocob kï peki ködë.

Ngö na römö kelo awano na rac rwök ï gudo ënë madhö köngö cë ïdüö ötöka ëka woth atata na ba ingeo kite na myero in igwök kï kucingi ëka jö na ngwëcö na ba ngeo kite na myero öngöl gïnï gudo ködë

Cukul më kabedowa ömïö program onyo ïka na papath na jö më pacöna ömakö gïnï ökö nï rit pï mïö kwangï bedo na yot karë kïbëc n'ömïö alökalöka tye ï kwögï

Dhakö na yac myero öcam cem n'obedo calö ngwedo, ëk ömïï cak k'athïn obed na pol.

Bedo abangë tic ömïö pol jö nökënë kï kabedona obedo ëmërö, obedo ekwoe, ëka jö ökënë obedo ëkwac.

Yoo na bër më gwökö yugi kï ï pacö ënë nï küny bur kanya acël ëk ëönyö yugi ï bur pe ökëth akëtha.

Ëthïnö mökö na yaa kï ï paci na görü kom na nwongo ba twërö gïnï cülö kwan, cukul onyo pwonyere ka pwonyere ökënë, mïö gïnï köny më kwan nono ï kin ëthïnö nön na ryëk.

Ee an abino anwongo pëkö na an atye ka woth kï gin më woth ka lwak pïën ekapuna kï cïlïng naka kï cim ebino ëkwalö ökö.

Kanya ba leng më acël opong gïnï opong kï two na papath inwongo nï kany mökö obedo kanya kudi mökö önywöl ïë calö thë kite nwongo kudi thon önywöl ïë n'athïn nök kwanyö cödhö lobo ëka cakö camö acama athïn römö nwongo two cadö kömanon cë pore nï athïn mïtö obed kanya leng.

Ee, wan etye kï mac electricity ï pacö, mëd thon kï manön wan thon eketho mënë ecwodo nï Cola, ëka mac electricity ope ëketho manön më könyö.

Gwökö cënë ï cim bër pïën nwongo ngat mörö këkën ba ngeo pïn nambani.

Më jükö peki mökö na bino ï karë më yeco më acël mërë myero awoth abed ka woth ka pimere ëka myero alüb ngö na daktar köbö nï myero atïm, më arïö myero acem na bër ëk athïn nï ïya ni thon ödöng na bër.